daman kauso kinna mokinko shinkafa ta gotko hoshe, to goko hoshe ko kaskota ka hammi kada ko yarde hamye a ito timbu dan nako itotit tim <hesitation> itito haham haham amma nako hokoshi zinammi nako dino foanote gabimmi ko dino kasto kareto ka kammi to shikenan ko tina te han matsala bu amma nako hoako zinabu ito ham aiko kola zaito bu amma nako hoako zina lai gerfonko nadino ko dino ko oni atina 'yani an miskilabu amma nako hoakote zinabu ai a ina zaibu amma nako hoako zinammi ko dik tina tai ko marmarino sosai ko barte kare luma so zina saiko kasi kanni to rutonkoma gominni sosai kotusi.